on ɗon mari anndal ko on watta ɗo soosay huunde may ɗo burgayam soosay, ammaan useni noy on waɗirta kuujeeeji may min fu yecce yam le.